ذات مرة في أثناء إحدى العواصف جرفَتْ سفينة غامضة إلى الشاطئ، السفينة كانت جديمة مليانة أسرار، مجموعة من المغامرين الصغار جرروا يكتشفوا السفينة، عند دخولهم لجوا كنوزًا، وأشياء غريبة، لكن كمان أطلقوا سراح روح ش جديمة كانت محبوسة، الروح عطتهم جوة سحرية وصارت مغامراتهم أكثر.